<noise> yu man xc̲h̲aꞌ giaꞌl, man lë konej, mak, biꞌch y dam, mak xc̲h̲aꞌ porke xgib guꞌn gow, or xlaꞌnna, konejna lëꞌkga xia xgib be lë gix par gow, saꞌnda lëꞌ or dze nika gakda ic̲h̲aꞌ man sdzeb man, <noise> biꞌchna xc̲h̲aꞌ giaꞌl lëꞌkga sia xegib gan bekwaꞌn gow, damna xc̲h̲aꞌ par xkëꞌ c̲h̲edz yu or. <noise>